So mi hokkama suftaal to meɗa mi daɗɗa e so min nyama, mi suftaal to mi meda mi nyama. Ngam so mi daɗɗayi mi wawaata mi waɗa kugaal am e nyalauma.